اللغة الكورية صراحة انا أحب اللغة الكورية جداً واحب المسلسلات والأفلام الكورية، وكمان اللغة الكورية أسهل كثير جداً عن اللغة الصينية واليابانية رغم إن الصينية أوسع انتشاراً من الكورية الحين وكل الناس يبون يتعلمون صيني، ولكن صراحة اللغة الكورية أسهل وكمان حروفها قليلة مثل حروف اللغة العربية، أما اللغة الصينية واللغة اليابانية حروفهم كثيرة جداً جداً وراح ياخذون وقت طويل.